<hesitation> Raha ny fazahoko ananjy ah, maromaro visivisy akeo my ah koleran-drandrana, raha ohatra hoe koleran-drandrana hoe izy efa naturelle ohatra de misimisy akeo amin'ny efatrefatra, <hesitation> ohatra izao zany hoe mintigna, ohatra koa hoe misy randran'olona marron, fa raha ohatra hoe artificiel no alaigna ah de misy akeokeo amin'ny quarante akeo ah.